भेल्गिअम होन्गो स्क्विति इअर् सोहोकि सोहोकि रधनि पोरम्पर मजत् गोभि भबे हि पए असे निखेको इअर् सोक्लेत्, पेफेल्। फै अरु बिस्कुत् बिएरोर् बबे बिख्जत् इन्तिनोर् दोरे अरु इचे मोर्फ् प्रे सोरित्रो सोरित्रो इएक् उलेग्जिग्यो भेल्गिअम खय्द बनि होसे सोक्लेत् इअर् उत्पदनोर् ऐओत्, निखुत् करु कज्जोरे, जोरितो जथिओ होम्पोद् बुलि गर्न कर है। भेल्जेउमर् एत क्लसीक् देजर्द् होइसे, पेफेल् प्रए पोल् अरु हुइपो हुइपो क्रिमोद् पिन्ग्सोर् होइते रिबेकोन् कर है। अरु भेल्जेउमर् होरु अन्सोलेत बसिच्के जर्मन् कुअ होइ अरु फोरसि भख दोखिन् खिन् अन्खत् फले कुअ होइ अरु द्रस् देकोर् उतोर् फले कुअ होइ।